Karana voamainy fantako da ohatry amzany gne voanzo- voanzobory zany, da ao koa gne kolitra, da ao koa gne vanemba, da ao koa gne kabaro.